Tsy mba mieretseretse va re hoe tokony mba haka aina kely rehe mba mitofatofa, manino tikany naho mba ohatsy mba mandeha tikany mba miaraky maka rivodrivotse, avy eo avelany agne na tsy haiko, na tsy haiko ze mety amao na ampitan-dranomasina agne tsy raha manahy, fa zaho misy, misy azoko atao amezay afaky ohatse hoe mahafaly ty foo na hoe mete amao